يا ريت عندي القدرة على أنو احكي مع نفسي بالماضي - لان كثيغ قرارات اخذتوها بسرعة وباستعجال وكان لازم احكي مع نفسي كثيغ قبل ما اتخذ هذا القرار واغشع الصح من الغلط